اهم حاجه في كتابه السيره الذاتيه انو الكتابه تكون منسقه واضحه بتكب معلومات عن معلوماتك الشخصيه اسمك ورقم تلفونك وايميلك و لو عندك رقم واتساب برضو بضيفوبعداك بتكتب عن المستوي التعليمي درجتك التعليميه وقريت في ياتو جامعه وكمان تاريخ التخرج لوعندك كورسات متخصصه برضو تختها مع تاريخ الدراسه ومكان الداسه حتي لوكورسات اونلاين تاني تجي لي الخبره العمليه بضيف خبرتك العمليه مع مكان العمل والتاريخ و تكتب مهاراتك وهواياتك وخبراتك ولو عندك مشاريع علميه او عمليه برضو بتضاف في السيرة لذاتيه